Mandeha amy toerana efa vôtokana izen̈y anan̈ova sipôro sipôro ten̈a tiako an̈y zey mba misy kôttsy bôka eo mba misy naman̈a koa afaka miaraky manan̈o sipôro koa. Bôka eo izen̈y afaka mba mampiasa fitôvana ko izen̈y fitôvana mana- manara-penitra àby.